غبار ما ته د ژمي وچ سهارونه، د کلي کوڅې، او د زړو شپو دروازې را په یادوي. دا هغه شېبې دي چې باد د خاورې وړوکی طوفان راپورته کوي، او هر څه ژور فکر ته بیایي. کله کله، دا غبار د یوې تیرې خاطرې غوندې مخې ته راشي.